Ma shumë kisha pas qef me dal për ni ecje se sa për ni <hesitation> t’ngajtne. Nuk jom person sportive edhe pritoj me ngajt, veq nëse m’duhet prej zorit ose nëse jom tu ik prej naj qenit. Për me ecë e shijon natyrën ma mirë, e shijon natyrën ma kadale, munesh me marrë frymë ma fellë. Nuk ki nevojë me u gut edhe gjithçka osht ma mirë.